Raha nagnana toerana fivarôtana ahanina za, ny safidiky, za nanangana toerana fandrahoana saoaba ho vidin'ôlono, ohatra hoe: ovy, tsomanga, mahôgo, afangaro voanio.